छुट्टियों मा भ्रमण हमरी जु योजना हूंदी। वां मा सबसे पैली हमथे स्थान चुनण चैद। कि जगल जू हमथै मनपसंद जगह वा। जख जाणा छा वख मौसम बारा मा पता कन चैंद। यात्रा बजट बणान चैंद। यात्रा दस्तावेज पूरा हूण चैंद। फिर किं गाडी मा जान अपडि गाडी या परिवहन गाडी मा जाण। आदि